نفضل العيش في عالم خالي من الجريمة؛ السبب إن الجريمة تؤثر مباشر على الأمان الشخصي، وعلى حياة الناس اليومية، عالم خالي من -ال- الجريمة يعني إنك تعيش مطمئن بدون خوف على نفسك، أو أهلك، أو ممتلكاتك، أما الكوارث الطبيعية حتى لو كانت صعبة، ممكن نستعد لها، ونتعامل معها باستخدام العلم، والتكنولوجيا.